<hesitation> ba̱ryat ka̱za na wwo ku zu̱ bu tyak a̱yemi, m na naat n ka byei ba̱nyet n nat <hesitation> ka̱rak wwat nakan n byen ba̱nyet wui ya pfong wwon n zzʉm n hom tsswa ndaa bawumbayat a wwon ku̱ zu̱ tyak a̱yemi, ka̱za̱shring a̱ bvo bu yya, wwon nbvon cat kyangya na zu̱ ni ya a̱ta̱tuk ni. To a ryyi zu̱ ya nkyangya na nyang a̱ta̱tson, a̱ta̱nom bu a̱za̱nshring a̱wwon <hesitation> kuntyak a̱mi ndrokn yen pfun, ku̱ n pfun, n drok, n bvo bu drok n kan jjam, n kam jjam, ku a jjam u̱ ryyi tssa-nda ba̱wumbayang a, a̱ ryyi ku yet ka̱sham ku̱ a tyak ryyi tssa-nda ba̱wum bayangi a, ku̱ kyang-yya anshiyi ba, a bra̱k swrang, n brak swrang nwwa du̱twang, n twag a kpan akwai nkkang zu̱ byyi kyang a ba n ka̱myim nawon ba̱jju ni. Ka̱mi uya koa, kon zan nnom byyi kyang a zu̱ yya ni, da̱ mi du̱ nom ladi na mi, ku̱ zu̱ nat naai a, u su̱ brạlli wwon u̱ <hesitation> bra̱k wwon swrang u̱ naai <hesitation> rot tssa n daa kajji na, rot kajjuka Bu̱ tssa-ndaa du̱tyok kajju na, wwon u̱ ccang nkyang a ni ba bu ya ka̱son du̱tyok ba̱jjunani. Wwon da ni du̱ <hesitation> nom litini na ni a̱ swrang, ka̱tuj uya a̱bvan a̱rmi-nom a̱bvan a̱mi. A̱yin mu abyyi kyang rap ni, a̱yin nu a̱ rap hal ko n byyi kyang a, n ni rap i ba, se n yya ba̱nyet ba anwwa ka̱pra ka ni, a̱duwwa, n ba̱ naai, n ba̱ ka̱sat ka ka̱zai ka ni tyyi ka̱nu-atan nn kyang a ba zzap ni. Da̱ ni du̱ nom ka̱pfun a̱ ni, ka̱pfun a̱yet a̱ta̱lata, to vaptu n a̱ yet nom a ma zu̱n tsaai nkkang ni. U̱ ka̱kpra ka ni, ah ah zu̱ ntan gain ni u̱ ka̱kpri kari. To katuk nom ta̱lata ka ni, se a ltha gan jo wwon u̱ wrak ka̱si rak nji ka. Ba̱nyet ba̱yaan, a̱ bvo man tang, to se a rot aptwo u̱ bvo ma̱ hok anyyi nu bya nyet ba̱yaan ba bvo man tang ni. Wwon ku zu tat, ka̱tuk laraba ka, n ka a̱mi ba na nwwan bu nkkang a, ba tsaai nkkang, bu nkkang a, a shanga ni ko ke, taza ke bajju ba, ba yin hyok, ko tazwa na̱nkrang ka̱jju na. Ko taza en nkkang a, yet n yyi byyi sham ni, a tsaai <hesitation> ka̱yat ka̱kpri ka Wwon nom a ntssup ni nkpa yet nom lamit a, ka̱tuk lamit uyan n ka̱mi yet nom a mi zzʉm duk a na bra̱k ni, na̱ shyyi anddyiy ni. A swrang u̱ kpu zzzu̱m, to ku̱ a zza̱m, nayanyet ani nu̱ ryyi kasr all ka, ku̱ ba na ryyi a swa maai ba, ku̱ ba na ryyi a swa maai ba, se n wa ma nbrang kyang a, n ni ka̱tuk juma ka, nka yet non a, zu̱ na swrang a̱ wwon u bvo a̱bvom ni, a wwang a̱bvom a̱ zan jju, na̱sham a̱bvom a zạn jju ka, wwon ka̱tuk a̱ a̱sa̱bat ka a̱ yet non a naa mi ban yya, nom na̱ta̱nbvwai. A yya na̱ta̱nbvwai wwon tyyei kyang a na̱tanbvwai uya na yet ni. Wwon nom yei ba̱nyet a u̱ hok tsswa ndaa n ba na. Nom u̱ ya a̱mi ba̱jju a̱ tyyei ba cat ba̱yaan a ka̱mim ka. A̱yin nu a bvwo nu dụ a̱yin nu̱ a̱wui bvwo a hok na̱ na̱ yei, wwon a ryyi yi byen u̱ ya gwai. Nkyang a, a̱ yin na̱na swrang, a̱ yya ni, nayemi wwon ka̱zanshring ka da̱ ni du̱ ku̱ zu̱ tyak a̱ lovo swrang u naai, lu zu̱ naai, wwon karfe anu̱nai. Su̱ tat a̱kumbvuyring. Ka̱rfe swak ayin a̱ trou a nwwa a̱ myyi.